نعم، ممكن يكون للفن تأثير سلبي أحيانًا إذا كان يحتوي على رسائل تروج للعنف أو الكراهية، ممكن يو-يؤثر على سلوك الناس ويزيد من الالتزامات كمان، لذلك مهم أن بعض الأعمال الفنية ممكن تشوه الحجائج أو التاريخ أو تعز- أو تعزز التع مع الفن بحذر ونفهم الرسائل اليحملها.